<hesitation> Raha zaho aloha misafidy tabalaky ro tena tiako par rapport amin'ny alika satria tabalaky zany madio <noise> sady <hesitation> mba kelikely fa sy tena bevata sady sy de tena hoe romoromotsy be karaha alika, ndraiky hoe tsy mampiteraky accident amin'olo zany; laha an-tegna eto mitaiza alika, alika lasa magnegnetsy olo fahatanitany tegna rô idiran'ny kipongo koa bakeo. <noise>